<hesitation> Fomba hanamboarako hagniny tsisy hegna zao e, nefa voalanjalanja tsara leha otrik'aina agnatiny akao e, <hesitation> zaho zao afaka magnano ôhatra hoe <hesitation> mampifangaro karazagna voankazo regny, ôhatra hoe <hesitation> manasy e, magnano salade de fruit zegny e, de ankotranzegny ôhatra hoe legume koa a afaka <hesitation> afangaro karazagny maromaro de afangaro atambatra de zay.